जो हमारे यूनाइटेड किंगडम के संस्कृति आ से काफी अच्छा आ। जस्नु अमेरिका मुँज मनाओ क्रिसमस। तैकै भी इस्नो ही मनाओ।